Bo cul sacucin li, mi per ezempi ënt i jeans che l'ai mi a ie pi nen, 'na volta a iera, ades a i sarà pi nen, comuncue a servìa per büté la munedin-a, për büté le ciau d'la machin-a, le ciau d'ca, a fazìa tante funsiun cula, cul sacucin li, ades sai nen se a esista ancura, bo s'a lu fan ancura